Lĩʃta wo kalba hal- la maʃaakil tel in aalamiita miʃaakilin ayna miinan nane, ŋgal tuuyin tə naane. Miʃaakil d tabo ohom mumaʃ kə tə nəm. Miʃaakil fanatən, hana tən na tooyin uŋg suuriya hanane. Amə maʃaakil de tabo mantə. Tən harikiɲ ʃaan ŋgarbo fanata tə askə dəgən tə gaŋg dəgən. Deleŋg laaʃi iɟini parn nafar nafar nanee. <hesitation> nafar nafar hile hile khalas, ŋgarboo. Ŋgar bt developomã guskuric. Ŋgarbo tuwoɲẽ. Umbaada darna ka mbaada uyit kə il- le kə tuuzaguwa. Ndooro maʃaakil wo khalas təri ɓokum mootowa.